هو باش تفهم لازم تتبع فما des repère تبعهم عندك اولا technique متاع الفنان اذا كان عمل حاجة جديدة و اذا كان يستعمل في technique صحيحة او باهية و زادا التأثير متاع العمل الفني هذاكا على العباد على المستقبل est ce que يحسك بحاجة ولا لا و هادي نحسها انا اهم حاجة و زادا المعنى و sembolisme اللي فالحكاية